Pa sona ini <hesitation> peda lo kulkas dale tao suhu empat puluh derajat tao neu mamanak mantutup rapat tasona bungkus bru plastik. Kalo untuk pa segar, leo pa sapi, no pa manu, peda lo kulkas dale tabole lenak neme faik esa dua fa.